Iva ndidwada sana isui, tugwakanata kupolini, jakamwibate jiwese ji- jilalule ji- ji- ji- ji- jirye, ata ing'enze jikalume pavusi popapakilo ukagone ji- jiwese jilume musilundi, ing'eze jiwese ju- ju- ju- ju- ji- jinani jine jikunange ata imwenda kiki tuiduma ndidwada sana ata isenga tidwada, kukakane jiwesa ji- jikukadie jiku ju- ji- jikutike ninani nani nana nini nimisuka gile jikuume mumu mulitumbu. Jiwese jikukade muli mu nani nenamalundi mulitumbo, eiuwesa.